एगो बाटी लैसी उमे अलुइ राख दैसी तब जाके अलुइ के निम्नसे धोदैसी तब कुकर लैसी कुकरमे अलुइ के धदैसी उमे पानी धदैसी ओकरा बाद कुकर के झपकन लगा दैसी तब जाके गैस बार दैसी तब कुकर के चढादैसी ओकरा बाद अलुइमे तीन चार सिटी लाग जैस तब जाके गैस बन्द करदैसी अलुइ मेके हावा निकल जाइये त अलुइ छिलके छिपा मे धदैसी अइसनके अलुइ भाफइसी ।